اه انا نفضل العيش في سفينة فضاء اه خويا نعيش في ليسباس طرونكيل انا- انا نشوف النجوم نشوف لقمر نروح ندور بالاك كشمى نصيب كش قارة كش <hesitation> حاجة جديدة فف- على كوكب الارض نشوفها من السماء ونعطيها لناس تستفاد منها